Horre ku'una ndiuu ndii gripa ja tna'ana tos jiaa xi'ina la'a tee vaporu ja ndi'i jenjibre daake'ena ndii ajo daake'ena ndii miel daake'ena tee jiaa xehervirna ndii in litro ndiute tee jiaa daake'ena ndiiá ta ingrediente te xi'ina tee akui'ini ja nkuiini xe'ena nuu doctor tiuku ta'axixi la'a medicamente ja xi'ina tee jiaa nkuiiñi la'a o chiiña'axi la'a yiki te jiaa ndiuva'ana in, uu, uni ndiuu tee kuiin tiuku jiaani kuja kuundo ndii tajkue'e.